பூனைகள் பொதுவாக தனிமைபோகும், அதிகம் பராமரிப்பு இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தாலும் சுகாதாரமாக இருக்க முடியும். நாய்கள் நாய்கள் அதிக உற்சாகம் மற்றும் சமூக உறவுகளைக் கொண்டவை. அவை எப்போதும் மனிதர்களுடன் தொடர்பில் இருக்க விரும்புகின்றன. பூனைகள் அவை மாமிசம் மற்றும் மீன் போன்ற புரதத்தை அதிகமாக தேவைப்படுகின்றன. நாய்கள் நாய்கள் அனைத்துப் பொருட்களையும் உணவாக ஏற்றுக் கொள்கின்றன, ஆனால் அவற்றின் உணவு பொதுவாக சுண்டிய உணவுகளுடன் ஆகும்.